Like in ley house you can find big pot and la big pot ley can use it when your having plenty stranger or when somebody graduating la ley time ley can use la kind na pot and then you will find another pot like a na too big la one is for ley whole house anytime you see la pot on the fire you mon know la la everybody will eat and then ley having small pot and la pot you find la only like one cup of rice can enter in side so when you see somebody using la kind na pot you mon know la la own la la ownself food ley cooking la na everybody food.